त हमरा के की करे के चाही कि ये खराब नई होखे। चाहीहमेशा मांस के फ्रिज में रखे जिया छे या कोई। ठंडा जगह में रखे जिया छे जेकरा से ओकर जीवन। बढ़ जाय आऊर जादा दिन तक चले और। ओकरा में नए त नामक डाल सके छीये जेकरा। से ओकर दिन बढ़ जाए और खराब नई। होय तय हा त ई सब कर सके छीये।